Thermometer kaisa kutung no mapijaknai manwui. Therometer no bwsakni chamungni twui tei nokbar ni kutung no nai mano. Thermometer no manwui o thepawui bini kutung no nai mano. Thermometer ni jaat rok wngkha digital mercury tei infrared thermometer. Digital thermometer bai khe bwsak ni kutung no nai mano. Mercury thermometer bai khe je kunu manwui ni kutung no nai mano. Infrared thermometer no bo je kunu manwui ni kutung no nai mano. Digital tei mercury thermometer no khe bwsago tei manwui o fwnangwui bongni kutung no naijago. Infrared thermometer no khe bwsago tei manwui o fwnangyawui bo bongni kutung no nai mano.